دا چې اوس په نړۍ کې عموماً کاري اړیکې د ایمیل په وسیله مخته ځي نو زه که په کاري ځای کې واوسیګم ممکن له شلو تر دیرشو ایمیلونو په اونۍ کې تبادله کړم. خو کله چې زه بیکاره واوسیګمه یعنې په کور واوسیګمه نو د ایمیلونو شمیر مې دومره ډير نه وي، خو بیا هم ممکن په یوه اونۍ کې تر اتو یا نهو ایمیلونو پورې تبادله کړم.